Utarok i va̱ chang ji ka̱ ntəm atarok, va̱ utarok kulum te i təm ka̱ anung nzəngtəng, mi gwang ishi kang mi shal te ka̱kul nɗaktak wa mmawo ka̱ atak wó wa nngwa va̱ mmawo ko kang o təm te a yà pa̱ iya̱m nro faru te wa nzhi nggo mma me te mi wor mi gang ishi ko kang mi yar mi nak, iva̱ ya unəm apər kpan nzhi anəm te mi wor chər mi ga mi ɗyáng ndəng mi ɓa mi jip ko, ko kuma mi ɗom wor onəm mma ɗom nlà nnap onunggwan, te mbut nnà yà nva̱ onəm i təm ko i təm i gang ishi ka̱ nzhi wò ko ka̱ nva̱ mmawo ka̱ ntəm kang a ɗom pa̱ mma but onəm ko te, mi wor a wor nnà nak te na iya ká̱ onəm va̱ mal pa̱ a dər atak wa nggwa te unəm uga ngwa nva̱ ta i wor ɓa mi təm ko i te mi là i va̱ mi ɓa ká̱ ivəng ta mwote, ɓa mma ya uchen uro ka̱t te uɗyanəm uro ɓa tar te ɓa mi wor awor ká̱ ɓa mi təm ká̱, utarok hang nwor onəm unnggwang ka̱ ka̱kul nlà nnap ìchu pa̱ ìzəng pa̱ iya̱m ta̱ ɓa̱r te, mi nəm sangya? Uva̱ ta̱ i la njiwo, uva̱ta̱ i là njiwo kpak, igaya mma utarok i ga igaya unəm ka̱ ashe iram te mi ggwang ishi ggwan ko, unəm uro i ga pat nnap nro pat n là iya̱m iro te mi wor awor ɓa mi təm ko kang mi shal kuma har nda ka̱ mbin ntarok te, nna mma ka̱ nəm iva̱ng ta iya̱m ro wong ɓa̱r Ka̱ nfaru ka̱ ngwan nva̱ mmawo ká̱ te mi wor awor kang ɓa mi təm mwote unəm uro uyen ya ká̱ irirì ka̱t mma ɗom ngga mɓuɓwam kang a yà pa̱ unəm ta awo gang aɗək ka̱t, te mi wor onəm ɓa mi təm ko gwang ishi mi gang ishi kang mi nəm ko mi nəm <hesitation> n li awap va̱ ta ka̱ anung zəngtəng, toh i va̱ nna ta na chang ji ka̱ gwang ishi, utarok wa ka̱ nggwan ishi va̱ iya̱m i ya ɓu ta̱ mi re ɓu ka̱ kukwa ka̱t, mi gwang ishi ko, mi wor awor ko ko udanggo i ɓa i but i vəngva̱ mma pa̱ ma wor onunggwan ká̱ kukwa te mi wor, iga wor ocha ka̱ kukwa te mi wor iga wor ocha kukwa nna yà mi wor, i va̱ mi wor kpaktak ɓa mi təm ka̱ anung zəngtə̱ng kang mi wor mi təm ko mi gwang kang mi nnəm te na utarok uwa yà ko va̱ har nda na utarok uwa ka̱ nnəna̱m á and- kuma iva̱ na utarok uwa ka̱ nnənəm va̱ a ɓa ka̱ ngga mpyal ka̱ va̱ ta i ga mpyal te na nak utarok na atak nsat wò pa̱ "ngga mpyal nna byet nle nva̱ng ya ka̱t" a yà pa̱ nggwang ishi nna yà kang mma ka̱ ntəm ka̱ anung zəngtəng mi shal i vəngva̱ ɓa̱r te ɓu ya mi ya ka̱ ngga mpyal te utarok uwa ka̱ ashe nggwang shi iga ngga mpyal ta, pa̱ wor uwani á mi mmaɓu ká̱ umakupchi ɓu kang o təm nzəng ká̱ ummakopchi ɓu kang pa̱ nɗaktak ya na te i nak nre pa̱ wor uwani á ɓa, i ɓa i təm nzəng i là ká̱ na amma mi là i va i ɓa ka̱ ngga mpyal i va iga nzhì unəm uro ka̱t, nggwang ishi atarok ta̱ pa̱ utarok ya uwan wò kang ko ka̱ baraka ba pa̱ ka̱ nzhi ka̱t o ga o gwang ka̱ baraka kang o là itarok nna nak te utarok təm nda ta̱ te ko ka̱ u fa agbai kang o ga o gwang ka̱ baraka va̱ i là. O ga gwang ka̱ atak aro mmawo ka̱ awan wó te ɓu ywur owan oza̱ ɓa mi təm mi shal mi shal pa̱ ntəm yi ta̱ ka̱ ta̱ mi nəm sang kang mi ga mpyal i ka̱mshi owan yi te utarok wa ka̱ nva̱ng ta, utarok chang nggwang ishi byet wato ka̱ chichat chichat pa̱ kpaktak kpaktak te, ngwang ishi nna byen ji utarok, utarok wa ka̱ ngwang ishi i va ta nna chang ká̱ mi ka̱ nnap nnəm atarok pa̱ utarok gwang ka̱ nzam te ko yar wa ka̱ nggo pa̱ ugəgang wó mi ɓa nshi nna ta̱ te nva̱n ìzər i ɓa i yà ɗaknnap akum i ɓa i wong i yà ɗak pa̱ mmaɓu ka̱ akum a yan, mmaɓu ka̱ akum mi ka̱t, mmaɓu ka̱ akum mi ka̱t amma utarok fa gbai chit te nnap akum ya ka̱ ashe lap njo ka̱t, utarok te utarok te mi təm ka̱ nung nzəngtəng, te i va̱ ta nna chang ká̱ mi ka̱kul atarok ko u yi unəm ka̱t, ko uva̱ akum ɓu kang o ga o gwang chit ka̱ gbai ta kpa te, ɓu fe na ka̱ nlà itarok te ɓu là pa̱ ugənang mi ta̱ uva̱ ta̱ ugənang mi ta̱, utarok iya̱m va̱ chang ká̱ mi ka̱ ntəm atarok, kuma nnap nəm atarok te ka̱kul nnap ggwang ishi va ta kuma iva ta aɓa̱r ɓu mwote o gwang chit ka̱ gbai ta te irirì ga ya ka̱ gbai ta ka̱t, te wong pa̱ mma yar akum, mma le itarok ko ma ɓa mma ma ɓwam, te ɓu ya mi gwang ishi wa nva ta nna udanggo i ɓa ká̱ nka̱mshi uva̱ ta̱ i na uva̱ ta̱ i na, nna chit mi gwang ishi mi yar akum va̱ ta mi ɓa ko ɗak, amma u ya ka̱ ashe nggwang ishi atarok ka̱t, ká̱ gbai ka̱t, te iya̱m iro i faru te ɓu ya nyar akum ta i ɓa ká̱ te mi re ɓu ko ka̱ atak ta. Te utarok a təm ntəm ngga ngwang ishi chang pa̱ byet nna ta utarok a ɗom kuma a chang ká̱ mi ka̱ nnap nnəm atarok chang ká̱ mi, chang ká̱ mi pa̱ utarok nəm i va̱ ta har nda ta̱ uwa re chit ka̱t, nzhi nna ta̱ te utarok yà nɗaktak ko amma ka̱ ngbai te, utarok ya ká̱ nɗaktak ka̱t, nɗaktak atarok pa̱ mma gwang ishi mma chen nzəng, i təm iza̱ nggo nzəng i va̱ i ɓa i ya mi te, mi mwo asa̱l- wu va̱ mi ga ko i le, mi ɗom shi ko i le mi təm nzəng, mi təm ka̱ anung nzəngtəng mi nəm iza̱ nggo ka̱ anung zəngtəng amma mi lyanshin ka̱t, nlyanshin pa te iya̱m va ta nna utarok ɗom ka̱t i va̱ ɓa ká̱ nlyanshin atarok ka̱ ashe ntəm atarok te nva̱n onəm oga akum va ta̱ u ya u wani wa ta̱ mmawo ka̱ là itarok ka̱ na nna ta, ta̱ pa̱ ɓu ɗom pa̱ u yi pa̱ ka̱ nza̱ akum ko ka̱ atal nna atak nsat ko ka̱ atak inok te ɓu ɗom pa̱ u yi akum atarok toh iva ta nna gɓa̱ng ka̱ mi ka̱ nnap atarok amma iva̱ chang ko ka̱ gbai jiwo te iva̱ ta ya ka̱t amma mi ɓi nzhi chit na ta̱ nɗaktak ɓa ya ka̱ asisha rak te nna ta a chang ka̱kul nnap atarok nggwang ishi.